أول حاجة بنفصل الكهربا عن المصباح القديم وبعدين نجيبه الجديد وبعدين ناخد المصباح القديم ونلفه بعكس عقارب الساعة، وبعدين بنبدأ نلف فيه كويس ونستبدله وبعدين بنحاول نعاودله ونشوفع إزا كان كدة مزبوط <hesitation> أو لا، وأهم حاجة نتأكد منه بحيس ما تحصلش مشكلة.